Sɛla ti ba ti'isera bɔ'ɔra sakuusi ti ba ka tari ita gee ti ba tara ita, bii ba tara ita gee ti sakuusi ba ka tara ita de la; ayima, nɛreba ti'isɛ ti sakua tari la vom paa zo'e zo'e, fu san bisera, sakua de la dunsɛka n ka boti dɛŋa paɛ e, bala zuo la se'ere san kɔ'ɔm iŋɛ, a ni iŋɛ la ŋwana kalam yese yele la puan, bii dɛŋa la puan, dɛna wuu fu san yeti fu ŋmɛ e mɛ a ni pugum maasum mɛ, fu ta ŋmi'ira e la nuu ti a pugum ɛkɛ tole, ti nɛreba tugum ti'isɛ ti sakua tari la vom zo'e, gee sakua tari la vom diyina bii nɛre-saaleba bii dunsi bana la n tari vom se'em la. Fu san le bisera, nɛreba yeti sakua ka tari zusuŋɔ, pooren sa bii kuremi sa la, saku-sabelega, ba yuum ni yeti a de la sɔa bala la n bala ti nɛreba ti'isera ti sakua ka tari zusuŋɔ la.